Jo sabar, sabar nege musti harus te ngone na diri nena, artinya ngone fo sabar gena supaya ene mansia gosimo waje toma gai ia laha. sabar nege gatebe fo ngone garamoi re ngone fo gahi ia me ngone ma rencana nege ngone fo gahi ia ene dadi ua tapi harus ngone fo sabar. supaya ngone fo waro ene ma titi, waje ene dahe. ngone fo gahi pas kabe a ene ma ngihi se ge, maha jou ta allah yang ngone fo songako te jou ta allah.